إذا أنا صحفي وأجري مقابلة مع المشاهير، بسألهم إيش إيش أكثر شيء يضايقهم بحياة المشاهير؟ يعني أنتو فعلاً تحبونها كده؟ إحنا نشوف أنه حياتكم مرة واو وما أدري إيش، هي في الحقيقة كده يعني خبروا العالم إيش يضايجكم.